Petut ni kikararan ki ng'amii sukul, ko ki cham ke rwai ke rwae rwaik, ke rawe mpio, keshindani kei ak lakok, aeku netai, akesponsana awa kimasta ake, arok pa lapat pa a- aaeku namba wan kora, kokona rapinik, akaipu kold, ako kold natak, kotareti kotareto akaipchi sukul nekineng'wai, kekoon rapinik, ng'ekoon rapinik chotok atii etee koteke ko kekooch pirinsipo rapinik rep rapinik chotok kepaishe keteche sukulishek, keim machungwa. keip chakula akotaret lakok alak, amuch ma matareto ana kitoret piik tukul chi ki mii sukul, ako kora ke akoi aeku mfano kotaret kelech sapos kirwai kou chii neuni.